أول حاجة حط كريم تجيلة مع سكر وفانيليا لين تصير تجيلة، وبعدين نضيف عليها حليب مكثف محلي ونحرك المكونات مع بعضهن ونحط الخليط في وعاء ونغطيه بأدوات الآيس كريم ونحطه في الفريز لمدة من أربع ساعات لتسع ساعات.